Okei, influens. Anana aida'una. Aida'una na mai amuri'u. Aida'una anana, kamasia ena paora vavaida ba'udada vavinena anana ve ima gagabanana, paora, paora ve gana ve raviravi venia. Vegana ve vabuga, vegana ve endo. Veni rani ve ko'ore vairo, a paora kapeana ve vavai. Amuri'una anana uko nonoa. Uko nonoa isai, <hesitation> kainamna vegaindia a'adina. Ana ounana i'da adina. Ana ounana a'abida aru kopikopida. Aua'una, aua'una nonoa. Aua'una ena maurinai nonoa, ena maorina gaga'a ko aua'una ero anana ka ero. So kauda koi, eu maurina ounana'adada. Kainagae nonoa, o aiadige maori ge miavada ai'aisanida inoku avanonoa'da. Kasia va kome'a anana, va ura, va adina. Mai e'u anti na, aurava. Aura eu rumana adina ve ka e'u rorina irau ia'adine. Isai da komea, da marai, ko a'anana osidi abu kapea e mia a'adina. O e'a antina, aida'udu, aua'uda, amuriuna anai aisanroava, a'sia roava aura a'adina vaka va komea anana, a'adina vaka ko ae e sa'aku orasavae ounana eu urada gavada ege, maurina oviabaga na e'urave ana a'ana a'ura vena ana idai idai nana. Ko kanobagana kauda ai'adi geme urame gavanana ko dage abida e orase e. Ara agonaka ana aurada gavadada eda ra'asi eda mai, kaia rounai. So ea gava o urada gavadada kauda o ura kaudada a'anana. Aiadi gemiava, ae adi ge mauriva oura vendova. Vo ura va anana, vo isanda kau vo vavaeda, vo, vo len. Isai kanobagana nanai na anana, va'au va'au na iagana. Va'au va'auna emia vanai vanai. Ana ounana, aida'uda, aua'uda va'au va'au nonoana, e'u sistana, e'u anti ada va'au va'auda nonoanana. Ai adi ada'uda, aua'uda ge mia vai, aorava adina. Ra'au aogaga'a isai kauna agavenai. Aua'una, aida'una veo veka ko veveni. E'u anti nana, aora vavaia e vavaia roava. Adada maurina aoravena. Maurin nonoana, o ana ounana ana maurina ananai, a ragae aena. Aoura a maurina va abia eu nai ve mia. Eu na ve au ko oviabaga nano aesaka agogavai a'a maurina ve venia, aoravena veveniu. E'a adada no. Noku <hesitation> amuriu. Amurina ae'adi ema ba'o ko vegana ve paorava. Aua'una aiadi ema ba'o ko vegana ve paora. Aida'una aeadi ve ba'o ko vegana ve paora. Roba paora o gavaka paorana ko aida'u na stil ve vavaia. Amuriuna anana, moni paorana ounana stil egana e paora roava. Aua'una ero a'adina. Aua'u na aeadi ema bao ko kauna ka ve boi ve sia oma mai, oma abiu, ana ve gana. E wantin na na ananai. Emu veo noku ve sia, "okei ai sanio, va darunio". Mai e'u ama durunio. Ana ounana, anana laif lessea naka anana nonoa dada. Ada vo isandia vo sie, "ae ava nonoa gaga ko aeadi va do'dia". Anada'adi, vo sia, "aora venia va abia". Aora anana ve purur.